Maro ny karazana aretiny mahazo ny kivà ô, le foita matetiky, zany hoe zany kivà zegny mirômotro ary izy romotro igny manekitry olombelogno matetiky mpiambin-dakoro ny asan'ny kivà ô zegny mahatonga izy romotro indrendre amenjareo fanenitra igny kivà zegny anisany mpiambin-dakoro mafatoky izy amine agny satria manko- satria tsy de managna gardien zegny le olo agny fotrogny kivà zany atony gardien nazy ary izy romotro manekitry olo miteraka aretina aminy togntro ze ô anisany gravy an.